اول حاجه خصك تعزل بلاصة تكون مضوية والضوء فيها مزيان الاضاءه كتكون مهمه باش التصويرة تكون واضحه وزوينة بلاصة خصها تكون عامرة بالناس باش تركز في الصوره والشخص اللي باغي تصور خصو يكون في الوسط ويكون واقف مزيان وشوف معاه شناهو الجهه اللي كيبغي يتصور منها. من بعد تقدر تاخد التصويرة ديالك